Mawningol hakkunde ndunngu (Sankthansaften). Norweesnaaɓe e mawnina ñalngu nguu e ɓuuɓri, e jimɗi, e ñaamduuji gaadanteeji ko wayi no ƴiye ɓuuɓɗe e patataaji kesi.